<hesitation> alechini ii alechini me makee kei amu ng'weny ko uu nitok, ng'e saa mungu asikoyaat oreet ap iin paishonik ko ka paishet ne ke mache, ko kemache kasiit ii kesaa mungu amu mungu ko maa maleweni chii, ama kere kole ipunu koot ingoro, aya ko nga kaa iin chepiyoset ne ka- kameteen ii, ko ka moko ne ngung' notok, <hesitation> komii neng'ung ne ki ka chapuun cheopa, ko to koitu, me makeekei, ngetepii inyee ak kimuite ak kesaa mungu koit neng'ung, ni ki kakechapun, kele neng'unget, amu notok kameteen ko paru kole kimokoneng'ung, amu takamokometeen ndikineng'ung takamokometeen, <hesitation> sasa ii ng'etulian kityo, arook ke saa mungu kityo ko koniin neng'unget nyeitesetai, nyokoeek neng'ung notok o- otepchei eng' kalyet ak notok amu noo katamotepchei komye kora amu iparu kole katamonyoo onyoru konyit twai, kotomonyokanyiti kei twai, ko ne nyonii nyo kanyitii amu kakee chapun nindok amu iparu kole kamoko neng'ung amu ndakaka kanaam kei karatik ak niin takamameteen, totepche twai akoi, akot ndaka mii nyalilda anan komitoo ndakere kole ka mii nyalilda anan komito perurto ko katatepchei kora, katamuitoo. as ko kasishek ke nyoru kasi. ku petut na kale mungu kait rani kasiit. Ana ke saam tilyonuut sinee ke leechi okeer weech akot lakwani is, nye ke ke kuur tilya keleech nyo ke keer lakwani ng'oto ka ki alei kasii ko ma ka kialchi. asikopit iis ko ma to ko parkei atokamache kasiit amu is kasiishek ko meleen te kenyoru ra kasi akoi ke aal, akoi ke cheeng kityo tilya kelee amndaiyweech, ke ngeet nee, ki kuurchi piik is, ke kuurchi tilyonutik. amu meleen kata imuchi kityo na kamaach is kwa porowet, maimuchi kityongaan, ikuur tilyonutik ilechi opwa soo oroni ni ka komach kwechikei is ole kipendi ako meleen kele pata chii kasi, kasishek ko pitu, ko nait tilyonutik kei ko ma ka koip chii tukul inye ngolyot nyii. ko ma nye ketuyei ng'elyot ng'olyoot katak ko maeek ng'olyo ko ma ka kosar chit katak ka mache kome.